වඩාත් කැමති <hesitation> පවුලේ අය සමඟ <hesitation> කාලය ගත කිරීමටද <hesitation> නැත්නම් මිතුරන් සමඟ කාලය ගත කිරීමටද <hesitation> කියල ඇහුවොත් එහෙම <hesitation> ඇත්තටම පවුලේ අය සමඟ <hesitation> කාලය ගත කිරීමට <hesitation> ලැබෙන අවස්ථා <hesitation> හරි අඩුයි <hesitation> මම නිවසින් <hesitation> පවුලේ අයගෙන් වෙන්ව <hesitation> වාසය කරන නිසා. <hesitation> මිතුරන් සමඟ <hesitation> නිතරම <hesitation> කටයුතු කිරීමට <hesitation> කාලය ගත කිරීමට <hesitation> අවස්ථා ලැබෙනවා. <hesitation> පවුලේ අය සමඟ කාලය ගත කිරීම ඉතා <hesitation> සුන්දර <hesitation> ආදරණීය <hesitation> දෙයක්. මොකද <hesitation> තමන්ගේ පවුලේ අය <hesitation> තමයි <hesitation> තමන්ට ඉතාම <hesitation> සමීප. <hesitation> පවුලේ අය සමඟ කාලය ගත කරන අතරවාරයේදී <hesitation> ඉඩක් ලද විටදී <hesitation> මිතුරන් සමඟ කාලය ගත කිරීමටත් <hesitation> නැත්නම් සමාජ ජීවිතයක් ගත කිරීමටත් <hesitation> කැමැත්තක් දක්වනවා. මොකද <hesitation> සමහර දේවල් <hesitation> පවුලේ අය සමඟම බෙදා හදා ගැනීමට <hesitation> අපහසු නිසා <hesitation> මේ දෙක අතරින් <hesitation> වඩාත්ම කැමති වෙන්නේ <hesitation> පවුලේ අය සමඟ කාලය ගත කිරීම. <hesitation> නමුත් <hesitation> මිතුරන් සමඟ කාලය ගත කිරීමටත් <hesitation> කැමැත්තක් දක්වනවා.